Reo karazana aretina fahita matetika amin'ny saka ndray a de ny saka mihintsam-bolo, mihintsana ho azy eo ny volony rehefa misy zay aretina zay izy; ao koa ny saka zay <hesitation> misy kankana, rehefa misy kankana izy de mandoa o ohatrohatran'izay ny fisehony.